أول وظيفة هي الصيدله برضو، انا معرفتش غيرها ومشتغلتش غيرها بس كانت في الأول ممتعه اكتر، يعني الواحد كان مستني منها حاجات اكتر من كدا بكتير، بس لما الواحد كبر في المجال او دخل فيه يعني لسه مكبرناش فيه اوي، عرفنا المساوئ بتاعتها فمبقتش زي الأول يعني معتدش نفس المتعه